लाइट बल्ब मुख्य रूप सी एक धातु की तंतु या फिलामेंट के चारों ओर एक गैस भरी हुई ग्लास की बल्ब में होदी छ। जब बिजली फिलामेंट से गुजरती छ, त वा गर्म वे झंडीहै और रोशनी उत्पन्न करता है। साधारण बल्बां मं, ये फिलामेंट आमतौर पर टंग्स्टन स्याँ बने होते हैं। बल्ब के अंदर की गैस आमतौर पर आर्गन होती है, जौस फिलामेंट ज्यादा समय ताईं चलता है और जलन स्याँ बचा रह्या।